<hesitation> Fikafika rehefa mahandro sakafo raha ohatra hoe kely ny vola eo am-pelatanana nefa tsy tiana hiova ny tsirony sy ny hatsarany ah de fangaro vitsivitsy no vidiana de atao sôsy izy ireo, tsy atao rony izany fa atao sôsy ah de atao ridritra de somary atao be be menaka, ohatra karoty sy ovy de tetehina manify de atao sôsy amin'ny voatabia sy tongolo dia atao be menaka dia vita.